Veklunkti nar hitu thildi fainansin kan mangta, thildi fainansin mun pia'ai a hian kan mangta. Tahian <hesitation> mun pia'ai a kan mangta tachun <hesitation> mun in tsua tachungten bal velk a hi fayta. Tahian kan on hian kare na mangta tachun, tachun motoran ni ta, electric motoran ni tachuchun, hiip na saksion ka asim ta, tahan hi air ka alaluut a hiip luut angani tsua air a hiip luut, rok a thild balte ka a hiip luut tsuim ta, nozzle motoran ni a chun. Kami <hesitation> a thild hiip luut hawak a, a thild balte bal luut, epo a hiip vek tseita, thild tsumtsum ka a hiip top saksion ka asim top ta, tachun tsume tsua kami <hesitation> abodi tsunga khan tian adana durun bek anghi awam ta tachun, kami bat hausang tsuka a hiin kol khom a, tsun kakan lakina atau tita, tsun <hesitation> kami a hiip luut vek thunga tsuu, eta a thunga tunga ni phu tsua na tulka awam leita phu tsua tila, tian a release pa ngai tani tsuu.